Kua jaevi inimbo yaiporu ñanerai pegua, kua ikavi yareko vi aguiyeara yaiporu ɨvɨra juu, kua jaevi tembiporu ikavigue ñanoi vaera